لا، تاريخ ثاني هي مهمه، على خاطرش كاين صوالح ملازمش ننساوهم، لازم نتفكر الأجيال بتاريخهم، هو التعلق هو التعلق لهويتنا، هي تاريخنا، إذا منقدروش نقولو مشي مهم <hesitation> هي جزء من <hesitation> التراث، الكل مهم كلش.